أفضل طريقه ليا باش نبدأ يومي هي أول حاجه نصحى بكري و نعلم فطور خفيف كيما قهوه أو شاي مع شويا خبز و زبده بعد هذاك نحب نعمل شويا رياضه صباحيه حتى لو كنت كانت بالمشي لمدة ربع ساعه، بعد الرياضه نحب نخطط اليوم و نشوف أولويات المهام للازم ننجزها، هكا نكون جاهزه للملاقاة اليوم بنشاط و حيويه.